समाजमा हुन्या असमानता का गर्दाकी लेखा राज्य सित भया सम्पत्ति अथवा धनको पुनःवितरण गर्दु पडुन्छ । क्याकी राज्यसित भया सम्पत्तिमा धनिनको मात्र पहुँच भयो भुण्यापाछा धनी आगा बड्याका बडेइ, गरिव जा को त्यही रहन्छ । तैले समाजमा द्वन्द हुन्या, समाजमा झगडा हुन्या खालका गतिविधि बड्डान ।